Eh bono, chibesa eh nabo chikogora obwanchani, lakini ochitomeke buya buna bono omanyete nabo ogotwara chibesa, chibesa echio ochi chibesa echio ochitumeke bobe. Egento egetang'ani gogotumeka bobe nechia okonywera amarwa, otware ama- obogima obuya ogotara chinyomba chiria chia okoonia amarwa, abwo nchirakokonya, lakini otware ebesa yago buya, onyebangere bwagache enyomba engiya, ogore ebinto ebiya nyomba, naye ogore egari yago engiya, okorere ebiasara biago buya, ebesa nabo ekokokonya. Lakini naende ebesa eye na engiya ere naende na embe ere. Ase obobe, omonto ogotumia bobe, ogochia origereiri maybe gose nabo nkonyora omokungu abwate chibesa ochia korigeria abasacha, nabo okonyora omosacha abwate chibesa ochia korigeria abakungu, onyora orentire nonya na endwari, onyora gose onyure amarwa amange amosaririre. Abwa bono naende na atwara ebesa eria naende esiti iga naende, nyagetari akonyeira, naende abwo terakora ki? Tera mokonya. Lakini ka obwate ebesa onyebangere buya, ogokorera ebinto biago buya bono na enyomba nateba oagache buya obange buya enyomba yago, abana bago obabegete obogima obuya, keria ekiya kegochicha, naye kwagorire ogokora amaya nabo ebesa eria eragokore ki? Eragokonye ase obogima bwao.